Aia he mau nao 'ohi'ohi aka na mes maopopo wau 'o ia ka palaoa huluhulu, mileka, laiki, hua oka, kulina, huika, a me ka lai, 'a'ole wau ho'ohana i keia mau mea.